machine vieya printer nei gha don huuwa gha don burtina hoto ko ko a bindi haa banduu mei hander ma gha don mari ink boono bana tau dawani dawummai woodi jee diyam-diyam woodi jee condi-condi toh ummini gha ghadon mari hitin element ko roler hanjin man o'n hoosata hoto mei sai watana dhum ink sai wada rolling mei sai burtana dum exactly no a yidi mei